يعني الكمبيوتر فيو شوية اجزاء اساسية اولها الشاشة يلي بنشوف عليها الصورة والمعالج وهو يعتبر العقل المدبر للجهاز ووحدة التخزين الداخلية يلي بيتخزن عليها البيانات اللي بنعرضها على الشاشة الصور والفيديوهات والاشياء هادي وكمان الفارة يلي بنستخدمها منشان نتحرك. ولوحة المفاتيح.